<hesitation> Fomba fiasan'ny lamasina lay fanjairagna lamba zao ai <hesitation> vôlongany kalôngany ai misy karazany roa izy de <hesitation> araiky ai le <hesitation> tsotra tsy mandeha courant fô ahodigna amin'ny tagnagna de <hesitation> le araiky ndraiky le mandeha courant de amin- de mampitovy ananjy ai samby misy totozy daholo amin'izy roa de am'le ahodigna am'tagnagna ai <hesitation> igny mô ahodigna am'tagnagna zegny edy izy de le mandeha courant a efa misy <hesitation> raha ôhatra fametrahagna tongotro mampandeha ananjy.